À segonda da testa da via se piggia o cacciavia à taggio ò a croxe, se mette o cacciavia in sciâ testa da via e se gia o cacciavia into senso do releiuo scin à che a via a no l'é inviâ.